اول شي حاول تخصص كل يوم من عشرة لخمسةعشر دقيقة انه تدرس تتكلم بذي اللغة، وكمان في تطبيقات تساعدك في التعلم وتمارس بطريقة مسلية. ممكن كمان تختار أفلام أو مسلسلات باللغة اللي تبي تتعلمها وتحاول تتابع مع الترجمة. كمان ممكن تتكلم مع أصحاب يكونوا كويسين بذي اللغة، واهم شي تكون صبور، ما تتردد اذا واجهت صعوبات، فالتعلم بيحتاج وقت، فكل ما مارست اكثر بتتحسن.